E refri, refrigerador chi ja, jotiñu ku ja, xi nuni kajada te kajana te ka cable ka, ka schuta´a nu iyo luz yua te nuni nka chutap a nu yo luz yuate kastaskuikio in sua nani iyo in ye´eute iyo manual kachitai ji luz te iyo e yuate kajune ye´eute iyo skaa, nu skuu temperatura, nu ni ja vijii chi e skaaga temperatura te nu ma ku kunune xee ye´e, chi nune xee suka sua kuja iyo in refri xi iyo in refri ichi ninu iyo nu ku iyo ja vijii xii sa´a congelar a kanta tiñu te jinuñu´u ja vijii xee ni ni ja na na martiri ji yua kua kajatiñu refri.